شوف يا عزيزي مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة جدا ،عندها إيجابياتها ،و سلبياتها ، إيجابياتها تمثيل الأصوات -بال- للشباب باعتبارهم شريحة مهمة، التأثير على المستقبل، تعزيز الوعي ،تنمية المهارات ،-و-ومحاربة الإحباط ، بس عيوبها الإفتقار إلى الخبرة والضغط النفسي والتوجهات <hesitation> الشخصية، العاقل يوازن.